li oyi mina a'o li wɛwa an lira tua mimini a we lewɛ na a we demonte an vicira nɛ mima do'onu oma sua wɛro oyi suara an vicira mawɛ a'o o an ecurura oyi mina amu we amuzo wese a dɛ bie tawɛ a zo benɛ kua obɛmare sunupɛ mami ɛna fao dɛ mu sese oyi diamu a ma o han ecurura to mu vo